Oime vino jee vae. Jayaji rai vae, vino tinto jei supe reta vae guinoi ivira ia jaeramo jeengatu jare iyigua omopora yande yau vaera. Jukurai vino reta ñavae maemeerendape.